nyambam lotugo hore ni do valla ha lotugo gasa, do itta dutti ha gasa do itta tendi ha gasa don boh hobbita gasa ko doh diggina gasa ko doh vo'ina gasa boh